يلزم الإنسان <hesitation> يوفر فلوس لإنه توفير الفلوس يساعده في خطط مستقبلية، ينجم يسافر إذا حب، ينجم يستثمر <hesitation> الفلوس هذيك في حاجة مهمة <hesitation> ينجم إذا احتاج حاجة، والا إذا ظاقت به الدنيا هو يكون يعني عنده فلوس، باش الفلوس هذيك تساعده <hesitation> يعمل بيها -حاج- برشا حاجات يحبها، والا يعاون بيها روحه في المستقبل لأنه الإنسان ما يعرفش على روحه.